<hesitation> أكيد ياريت لو عندي ساعات ثلاث ساعات فراغ في اليوم نجدر على الأقل نفتح فيها كتاب ثقافي <hesitation> نقضي شوية في القراءة ليكون تثقيف لنفسي، ونلعب شوية رياضة نخصص ساعة للرياضة ثابت، <hesitation> ولو ساعة نتعلم فيهاحاجة جديدة زي لغة جديدة أو مهارة نجدر نكتسبها، مهارة تعليمية أو أي شي. <hesitation>